زرت مدينة ساحلية كانت أجواء فيها منعشة، والبحر أزرق صافي، <hesitation> نقعد نتأمل فيه، وقعدت نستمتع بالمشي على الرمل، وسمعت البحر وهدوءا وجمال الطبيعة الخلابة، وكيف البحر ما اللون والجمال؟ وكيف الشروق بتاعها؟ وكيف الغروب؟ <hesitation> كانت أجواء واجد -كانت أحداث واجد في هالأيام وكانت ايام جميلة.